الاحترام بنشوف فيه أكتر أهمية لأنه هو أساس أي علاقة، الحب مهم طبعاً ولكن بدون احترام راح يكون مفيش حاجة تكمل إلا بوجود الاحترام حتى لو كان حب يعني، حتى بيكونش فيه كمان يعني بشكل صحي، لكن الاحترام هو اللي يحدد استمرا- استس- استمرارية ال- ال- يعني استمارة العلاقة تستمر بشنو وبتستمر بال- بالاحترام والتقدير.